والله الجواب يعتمد بالنسبة لي ع <hesitation> عالنظرة متاع الشخص للفلسفة وللحياة، على خاطر فما ناس يؤمنوا إن المصير دجا محدد يعني من قبل، والقدر يعني يلعب دور كبير في التشكيل في تشكيل المسار متاع الحياة متاعهم يعني خاطر فما عباد آخرين زادا يعتقدو إنهم عندهم القدرة على التأثير في المصير نتاعهم من خلال القرارات والأفعال نتاعهم.